Ñy fomba fiaroavany ñy physalie ñ'ainy moa ñ'andriaky eñy<ptoa>: -ñy raha aminy eñy iaby misy fitrebiky marañitsy. misy poizy. manahaky anizao ñy fanehoany ñy vatany mampatahotsy ñy fahavalony. fahaizany mihafonkafo. añabo rano eñy. rezay zany ñy fomba fiarovany ñ'ainy zay.